د انګلستان پخلی ساده، خو دودیز او خوندور دی، ډېر یې پر غوښه، کچالو، او سبزیجاتو ولاړ دی. یو له مشهور خوړو یې فش اینډ چپس دی، چې ماهی له فراینډ شویو کچالو سره ورکول کېږي. دوی ډېر وخت چای له بسکټو یا کلچو سره څښي، چې د ورځني ژوند یوه برخه ګڼل کېږي.